Raha mampianatra ny zanako bisikileta aho an dia <hesitation> apetrako eo ambonin’ny sezan’ilay bisikileta aloha izy dia asiako an’irony karazana kodiarana mihoatra amin’ny sisiny ankavia sy ankavanana ireny ilay izy, dia asaiko mamoy an’io bisikileta io irery aloha izy. Rehefa vita izay an <hesitation> dia <hesitation> esorina amin’izay ilay kodiarana, ary atosiko aloha izy avy aty aoriana, tazomiko ilay bisikileta izany sady mandroso ihany izahay dia ra- rehefa hita fa manomboka hainy ny mamoy an’ilay izy an. Dia avelako mandeha tsikelikely, esoriko tsikelikely ny tanako, ka izy irery amin’izay amin’ny farany no mamoy an’ilay bisikileta.